<noise> Igny tôbily be mpitrongy tany regny koa zany gn'asany mandavaky, mangalaky fasiky baka ambany ao koa i ampidiry agnaty camion, de maro be zany asany igny, azo atao koa regny laha ohatsy hoe misy <hesitation> hazo tianao alay teo zany hazo igny de trongisinao amin'igny, halianao amin'igny de miala teo hazo igny de afaky.